بھارتیہ کھان-پین سنسکرتی بہت ہی رنگین اتے وکھری ہے۔ ہر راج اتے علاقے دے اپنی خاص کھانے دیاں پرمپرائیں ہن۔ بھارتی کھانا مصالیاں جاں سُگندھ نال بھرپور ہوندا ہے۔ روٹی، چاول، دالاں اتے سبزیاں بھارتی کھانے دی مکھ خاصیتاں ہن۔ پنجابی کھانا وکھرا، میٹھا اتے مصالحے دار ہوندا ہے۔ ایتھے دے لوک مکّی دی روٹی اتے سرسوں دا ساگ کھانے نوں بہت پسند کر دے ہن۔ اس دے نال <hesitation> دال، مکھنی، بٹر چکن، آلو، مٹر اتے چھولے بھٹورے وی پسند ہن۔ میٹھے کھانیاں وچ گلاب جامن، جلیبی اتے رسگلے شامل ہن۔ بھارت دے جنوبی حصے وچ جنوبی بھارتیہ کھانا جیویں کہ ڈوسا، اڈلی، وڈے اتے سامبر بہت مشہور ہن۔